Ave, pos tolas cosas estas de no sel que te gusti muchu o aigas teníu perrus pos difici porque bastantis cosas tieni ya unu ena cabeça. El pastol alemán, el mastín, el podencu, el boxer, el chihuahua, el perru salchicha, el golden retriever, el border collie, el rottweiler, el galgu i ya alogu veu que ain sotras crassis de perrus peru ya no só escapás de poné-li nombri, qu'afinal sonin los perrus más corrientis que ain paquí.